Fahasamihafana vitsivitsy mampiavaka sevaly amin'gna zebra, sevaly maventiventy vata fô zebra somary elihely avy eo sevaly <hesitation> samy hafa lokogny fô zebra zegny tsy maintsy fôtsy ndraikigny maiintigny fô avy eo sevaly mety bekôigna fa zebra tsy azo bekôigna satria <hesitation> animaly sôvazy.